Maro karazany aloha dite, ataontsika hoe zao dite veromagnitsy ary igny presque tena tiako ketseha nefa tenenin'olo hoe mamparary izy iny efa tiako izy igny. De igny zany misy tsiro hafa tena magnimagnitsy, manintona tonga de mahavelombelo. De ataontsika hoe kafy dite, iny koa ampiasan'olo presque mampiasa hoe matry kafe regny agny. De misy koa ataontsika hoe dite ravin-tsoha, iny koa zany magnitsy koa igny ary tena afaka atao dite koa ravin-tsoha igny, avantagen'igny koa zany mahasalama izy iny, de misy dite ôliva, maro karazany e.